Ju a nɨɨ fulotəm nəl a lɔ bwayilən mi gəmi, mən guni n maa maaji bwayilənɔ n maa maaji na betənɔ, n maa bəlatəm kwamagɔ mə nən bwayili mə nən bwɛsənɨ na jə maa nafigɔle a kan kwaamani jʊni ni fulotəm nəlle. Mə nyuwa ləma nafigɔle dagən mə nyuwa ləma yegɔle, nan dou kan kwaami mana miso mə jelle, laga ye, yeniyo a gʊi a be nə mə a nyimtəm le Kwaamai. Miso mə twable kwaamagɔ nən a lɔbetəniyo na ja jel maatəm bəlatə na bətəm Bula Kwaamai wʊni jə maale kumo fʊltiyo jeligɔ nʊi a bwaala na kʊb jeli yo. Bə kela kela təmɔ gwm ba ye yegɔle mi gə lʊwabən le. Kaam ditini bə yɔ bə yəla bə bele lɔi təmo kwiyale. Na bə be təmɔ kwiyale ba bə yʊ mwemi Kwamagɔ kəl kwɨlle, bə jela tag bə yi a kaa daa yɔbə kela bə suwa nəbɔ kel Kwaamaile wo nan bəlatəm nən fulotəm nəl a lʊwa ban bɔ. Kənkəni kalɔ kənkəni mi nyo na, gə ja yɔ fa daani gəm gə lʊwa ji, ja yɔ fa daani gəmi ga lʊwa ji. Deləni mi wo na nə jeli nən ketatəmɔ a gul təbni gəm nən bwangtən nən yɔ gul təbə ya nə suwa nəbɔ kel Kwaamaile nən ye, yegɔle nə maa nafigɔle nə jel wo nən yəla nən yɔ a lɔtwangɨ ya nən ma nafigɔle suwa nəbɔ kel Kwaamaile nəbɔ belale nən fulotəm nəl. A wʊni a ni fulotəm nale nan jeli mana miso mə yəlale mʊgɔ lɔng. Nən- nəngo jʊ a bwɨ, kɛl kwaamayo a yɨ a mugɔ nəl mi gəm a ni fulotəm nəl. Jʊ a yəlam mi na fulotəm nəl miso mə twablei a kwaamagɔ bə mʊrka diso babnɔɔtən mi kel saatəm bwenɔɔli wo, mi kel bulon wo, mi kel nʊni gən gʊ bwenɔɔligɔ tɨ nən a kali mi wo, jʊ mɔ ya kəgai nəngo kel Kwaamai ni, na be bə dou tali yegi mi bə gunnɛ wo, kənkəni mi nyo nabə jou bɛti bəng yɔ fa daani gəmi na ja yɔi kel sakatəma dou təgo a wunɨ delən nɨ mi nyo, jʊ a bwɨ miso mə twable a daa nɨ gəm, maaji Kwaammai nəngɔ a kəggai, mə mənən lɔ bwayilɨɨ, maa ji kwaammai nəngɔ a kəggi. Mə yabɔ kaajəl nəngɔ jʊgɔ a bwɨ Kwaamago a ko nyo mə yagən a mʊgɔ nəli a jou janga jəl mə gəm ba mə maaji gənɨ, a jou janga jəl mə gəm ba mə ba mə twam gənɨ. Kwaamagɔ mi gə jou kaa nəlle nə kwan, gə jou nʊnɨ nəngnə balatəm nəngnɔ fulotəm nəl ta maa maaji gənɔ. Nəngɔ jʊgɔ a bwɨ a jou janga jel a mə gəmi ba mə maa maaji gənɔ kanga mə suwam dakən nən guli n maa maajigɔ joulo fʊtə taal jeli nʊ maaji Kwaamai. Jʊnɨ a nɨ bəlatəm a ni fulotəm nal, a nɨ bəlatəm a nɨ fulotəm nal. Miso mə twable a yɨmi gəm, wɔ mə kole daani gəmi mə kela Kwaamale be Kwaamagɔ tikai dison mela beti gəmi, tə beti a nyim we nən maa a guntəm nənɔ gəm deləni. A lɔ bwayilin məndi gəmi we mə maai, betilɔmi ja nyim, nəbni yɨle təbɔ ji ja nyim, nəbni ni nən yɨle jingtiyangiyo tən suwa ji na jə you youi, təda maa maaji nən təda nyuwa fulotam nəl. ja nya bwiligɔ a kəgga Kwaammai nəngɔ maajigɔ jʊ a dəgɨ mə nya fulotəm nəli a lɔ bwayili.